أنا أفضل كل شيء كلاسيكي، يعني ما ما أفضل الموسيقى بشكل عام، ولكن إذا بتخيروني ما بين كلاسيكي أو عصري، بختار دائمًا كلاسيكي، بحس إنه كدا بياخدك لين عالم آخر، أحس روجان بصراحة أفضل الأشياء الكلاسيكية بشكل عام.